Nyalde Misa fuf e sumo, ngam heɓugo laada e ekkitaaki annabijo amin. Kanko woni e sumo nyalde Misa fuf, kanjum wadi O yi njiɗɗo laada fuf so wawai sumo e nyalde nden. So mi yaraay ndiyam jemma debbo am e defaanayam nyiri tsariri e li'o folle nyalde go li'o ɓokko.